المشروب المفضل هو الشاي الاسود سهل التحضير كتغلي الما تحطو فكاس تحط هداك الساشية ديال نيكرو ولى ديال الشاي الاسود او دزيد هليها شوية د اللويزة وشوية د النعناع او شوية د السكر